Toetra ma- mampiavaka tortue, izy mandeha miadana. Ave izy ataon'olo fanafody kafa mitarimy izy. Ave koa, izy koafa mahatsapa menacé i, izy mivona agnatin'ny karokitranazy.